Marafiki waili vengerisia kumbe lairiwechu kwasabu ya tabia ingidi nayu iri meyu vavuvo naka vifa sharum bazi mngolia sharunge shishi na mtwehia wandusha ngilali sabu mndu ne- nemtu tuliluka kwa tabia wekilulu tovi mteta